كيف تسوين طريقة صنع سندوشت بسيط، هي جدًا بسيطة تحتاجون إلى خبز ،وتحتاجون جبن ، وبيض مفور ،ومايونيز ، تخلطين البيض ، والجبن ،والمايونيز لحال ، بعدين تظيفينها إلى الساندويشت وبالعافية.